woan duraa taat itaa, malaatin woan akasii suun midasaa feet dursaa woat gurtee, woat dufteenii baresosial media sun, detee rawotee woat futee gargar ilaltee, laan woat dufteenii duub woan akasisuun midasitee <hesitation> duub aks sikarkarti duub ksun sikarkartii itjabadii midasii.